موضوع إنك تعيش في مكان صغير أو قرية صغير مرة النشاطات تكون محدودة. فمرة الوضع راح يكون ملل وما يكون في تطور. لكن لو تعيش في مدينة أكبر راح يكون بي- بيدك إنك ممكن مثلاً تروح بحر تروح مثلاً مول تروح تنزل كافيهات اياً يكن لكن الحياه هيكون افضل كأنشطة. في الموضوع راح يكون ازعاج اكثر لكن ما راح يكون في ملل مره